Pos las hormigas costruin la sus coloñas embaxu tierra, i las avían con passillus i cámaras pa huncionis destintas. Ain sitius palas largas, otras pa guardal comía i otras ondi vivi la reina. Ca hormiga tien un papel: unas precuran alimentu, otras cudian las crías i otras defiendin el ñíu. Se comunican entri ellas con sustancias químicas, comu si hueran señalis, i assín tó enhunciona de horma mu cordiná endrentu dela coloña..Qué bien pensau lo tienin!